Zaho zô an, agnatiny volandreka an de intelopolo mandeha a bazary, satria zao tsy mentsy a bazary fogna. De zao rehefa magnano bazary akagny tsy malany eo amin'ny trente i minutra akeo zao fa tsy mentsy latsaka anizany fogna zao rehefa kôa zao rehefa kôa zao mandeha magnano bazary akagny.